मेता गिटार बजोंण और सीखण पसंद इसलिए ची क़िले की जू गिटार ची उ हम आसानी से और कखी भी लिजे सकदा जेसे की हम वेता कखी भी सीख सकदा और जू गिटार ची वेमा भोत सारी जू संगीत शेली छीन वेमा भी उ काम औंदु और जू गिटार ची वेगी जू सहजता और मस्ती ची उ मेता आकर्षित करदी।